أنا يعجبني ابن خلدون، يعجبني واجد كان صابج عصرة، ووحكي على المجتمعات بطريقة واجد شديدة، يعاطي نظرة عميقة على كيف الدنيا <hesitation> تتبدل كيف الناس تتغير؟ هالأشياء وايض أحبها <hesitation> عجبتني عندها، وهو سابق عثرة بطريقة جميلة، ويحكي أشياء جميلة.